أفضل الكتب الي ممكن اقراها او ممكن تترشحي الكتب بتاع الامام ابن القيم كتاب اسمه الداء و الدواء ، الكتاب داتي انا بحبه قوي قوي ونفسي اقراه الصراحه من بدري, ف هو من اقوي الكتب الي لو اترشحت لي او اتجب لي كهدية الصراحه هقراه بدون نقاش يعني